أ <hesitation> يبدأ بغرفته <hesitation> أول حاجة ينظمها ويخليها مرتبة، يعتني إن كل حاجة عندها <hesitation> مكانها المعين <hesitation> يعمل جدول حتى يدير جدول ترتيب وتنظيف <hesitation> أموره <hesitation> تكون واضحة ومتتراكمش علية.